Ya, agnisan'ny manôva fandrahoagna hagniny mihintsy e le fampiasagna sira vôngany <hesitation> satria zao koa mampiasa sira vôngany antsika e, na dia kely fogna ampiasaigna e de efa mahamasigna <hesitation> raha de avakeo koa e le <hesitation> hagniny atao sira vôngany igny matsirotsiro par rapport amle ampiasagna sira vovony.